Dingolo ndraiky, miaraka amy dingolo ley <hesitation> ny tegna tsara aminanjy atao amy toeragna megny zegny, tsy atao mipetapetaky izy e, ny fataogn'ny olo aminanjy ahantogna- ahantogny zegny zareo, de ezahigna sarisarahigny zegny tsy mipetapetaka be de igny zegny izy maharitry tsara izy avy ake sa mba ambolagna igny fô tsy maratra.